Xúnii ini̱ méjáánꞌ xáŋúúꞌ tsú ñu̱ꞌju̱n. Ñu̱ꞌju̱n magoo mu̱thá ñu̱ꞌju̱n mba̱ju̱u o̱ ñu̱ꞌju̱n chákiinꞌ, nugímbóo̱ mixtiꞌkhu inii inúú ixi̱, raxa̱, xkúyá, <hesitation> mixtikhu inii rí najmúu̱ rí nagóruruꞌjuaa̱, xúnii ma̱goo maju̱wé, nuni̱ méjánꞌ rígi̱ rá numuu rí ikhí nuñawa̱nmi̱jni̱, ikhí nuni̱ xndú, ngaa̱ najmúu̱ xógíꞌ rigiꞌnumu rí mitsiꞌyá igóo̱ ruruꞌjuaa̱ xurí tsu̱ꞌtsúꞌ, tsu̱ꞌtsúꞌ mixtikhu rí najmuu̱ ikhaa̱ numuu rí i̱wáá máá <hesitation> rí phú makaꞌ jayuu ejmuu̱ ja, ríphú i̱tháa̱n mikhaꞌju iguma̱ xúnii jaꞌnii e̱ni méjúu̱nꞌ. Ngaa̱ tsú ñu̱ꞌju̱n mba̱juu̱n rá, najmúu̱ má ñawúúnꞌ ixi̱ wáa̱ wáa̱ má mbaꞌju̱ rí ikhii̱n xógíꞌ rígi̱ꞌ najmúu̱ jma̱a rí nandoo nuni̱ xáŋúu̱ ikhii̱n xu̱kúꞌ, ikhaa jngóó rí mitsiꞌyá ikhujma rí nuni̱ ñu̱ꞌju̱n tsúgi̱ꞌ náa̱ nuni̱ méjáa̱nꞌ rí xáŋúu̱ꞌ.